لأ أفضل أكون الشخص الاكثر ذكاء الصراحه لأن الذكاء موهبه و نعمه ،و فعلاً البني آدم الذكي ملفت للنظر أن هو بيخليك تعرف تتعامل ازاي و تحب أن أنت تتعرف عليه بيبقي شخص حرفياً سلس في التعامل ومميز جدا وطريقة تفكيرة مختلف ، وطريقة حله للمشكلات كمان مختلفه ، فا الذكاء اختيار صحيح ميه في الميه